ña kuu nté siti yo a xa´an nakatye ña kua hua tava na ka kuu xa´an kini ka ta´na kuu´yo yavi ku´yo tyi ñá kuu ñuu ntiu raa koo´na síasi kini ka kò´o a´su tyikuantu´a na ra ntitumi na ra ná ntaka kini a kunti kutu ná riso mia ti ntaka mii ná sakuanú na a sa ntáa na ri tava xikó na ri nii na xu´un li kuu uu-m ntákumi ka ña sitiun ná ve´e na ra ika kunú ntákanari riso ñá kasina ri ra kosíasina ri ra yavi ha hua xikó na ñaa ku xa´an kini ha ri nté sitika ri ñaa ntakúmia ka ka´na vasi sa´na ra ñá ñaku miira ña kuu nté siti ha ntéka kulu ra sitiu´n ra sá kontúara sitiuntiu tyi takatyi yu ñá ñaku yuva ka ñaku ntía ka ñaku ntakúmia siasíntiu ñuu ntiou ra kontuva ñá kú nté siti ka riso ntéka kulu ra sitiu´n kò´o xa´an kini ka tyi kotanintiu kasi tukuntiu ñá kú xa´an kini ha´ra va´a ka nté siti ka ntéka kulu ra sitiu´n tá ntaku in ntayu li sá´a ntivili sá a ntakuíña ra sa´ra ntéka kura sitiu´n